डेनमार्क की पाक शैली स्कैंडी भी इ खाद संस्कृतिक का हिस्सा होत है और एके असाधारण ताजगी से भरी सामग्री से पारंपरिक व्यंजनोन के लाने जानी जात है। डेनमार्क की पाक शैली से आधुनिक खाद परिक्रितियों को भी अपनाया जात है जिसमें इसे विश्वस्तर पर पहचान मिली हुई है। यहाँ भी खाद्य संस्कृति मुख्य रूप से काजु और स्थाई उत्पादों के लाने प्रयोग करो जात है। जिससे स्वास्थ्य और संतुलित आहार के लाने जनो जात है एतह डेनीस भोजन आमतौर पर संतुलित और अच्छा होत है। यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री को प्रयोग करो जात है और पारंपरिक व्यंजनोन से ताजगी और स्वाद के समृद्ध होत है। डेनमार्क में खाने की शैली को नॉर्डिक डाइट के तहत रखो जात है जिसमें फलों सब्जियों मछलियों और पूरे अनाथ को प्रमुख स्थान होत है। डेनमार्क की पाक शैली अपने स्वादिष्ट व्यंजनोन ताजगी भरी सामग्री और सामाजिक भोज संस्कृतिक के लिए जानी जात है। याह ना केवल खाने को आनंद देत हैं बल्कि खाने के कारण खुशी को आनंद करौत है।